أفضل العيش في عالم خالي من الجريمة، فإن الأمن مهم عشان الناس تعيش بسلام، الكوارث الطبيعية صعبة، لكن الجريمة تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، تؤثر <hesitation> تؤثر بشكل صعب والناس مو ممكن ينسوها، مو ممكن بيتذكروا الجريمة وبينسوا الكوارث.